Aty aminay ndraika longany ah, sport tegna tian'ny olona hoe tian'ny olona magnano ananjy eh de mbola bôl my, satria io kara hitanao hoe mba i-ahitanao terraigna malalaka zany azo anaovagna bôl, de akotran'ny zegny koa anefany ah, misy tià basikety, fa izany nefa mahalankalagna par rapport ny amin'ny bôl.